'Ngo rasun ninj xiñan' riñan nej sí si'hiaj 'ngo chuku ro'min 'ngo chuhue 'hiaj tu nin' rruhua xuj, kij nin' rruhua 'hiaj xuj atuj xuj 'hiaj tu xuj cha 'hiaj tu xuj 'ngo nihia ahia' xuj be' achin kij rruhua 'hiaj xuj, ro'min 'ngo chilu hia aché nano' xuj cha xuj na'hue kiri' xuj cha xuj, ni náj toj nihia si-nihia sin' si-nihia maan nej ngwii chana, atuj xuj 'hiaj tu xuj ahiu xuj sarten ahiu xuj olla ahiu xuj koo ahiu xuj nunj ninj xiñan' xuj, tanga' ke ta huin 'hiaj 'ngo chutu hiaj ngo' ato' hiaj 'na' xuj ni'hiaj xuj 'hiaj xuj taj ka'huaj kakachan' 'hiaj xuj 'ngo ke katin' be', cha cha xuj cha rukuanj ni si man ni huin si cha xuj nunj ninj xiñan' xuj ta huin 'hiaj yutu, ro'min 'ngo chuku 'ngo cha'ñanj 'hiaj 'na' xuj 'hiaj tu xuj ni ninj chiñan' xuj si 'hiaj tu xuj 'ngo rasun tukwin, ro'min 'ngo chuche ro'min 'ngo kolo ro'min nej sí nikaj chachij nika stane, síj xuj ni 'hiaj tu xuj nun xiñan' xuj nun xiñan' ñan 'hiaj xuj taj 'ngo taran' nej chuku lí nun xiñan' si 'hiaj ta ro'min 'ngo chaká, hiaj nun xuj chuhua 'ngo chingá ni ahui xuj ni ane chuj sike' nnin' nin' rruhua 'hiaj xuj, bé 'ngo rasun nun ninj xiñan' riñan 'ngo sí huin si 'hiaj 'ngo yuku hia nun ninj xiñan' si 'hiaj xuj, ro'min 'ngo chuche 'ngo kolo 'ngo to'loj Hiaj ano' narun' hioo takó xino huaj xuj ni anaj xuj xun nin' xuj hioó takó nna, nun ninj xiñan' natúj xinón' toj 'na' nane, natúj ñunj nu'hue kiri' xo' nej rasun nun ninj xiñan' nun ninj xiñan' hia 'hiaj nej chuku lí ta taj, 'ngo nej chuche ta cha'nga ni bé si nano' lí cha lí, cha'nga nan sani hia anaj xuj takó 'ngo xino' xun xuj hioó takó xinó', bé ta nga si cha'nga ni si kirí' si xo' natu ni si kata ttan', bé ta huin 'ngo rasun nun ninj xiñan' riñan nej 'ngo sí si 'hiaj 'ngo nej chuku.